To mi yi'i, to mi yi'ii yahre kam, mi raɓɓitay yahre, mi jooddoo e mayre, mi ƴama-nde mi wi'a-nde, to no mi watta mi heɓa, mi heɓa ɗum sinaadari gonɗum nder wicco maa- mayri